أوووه هلو إتصلت لش ليش ما تردين؟ أنا مو قايلة لش نبغى نروح نتغدى مع بعض؟ بجوفش بكرة انشاءالله ها في المطعم، الساعة وحدة تكونين موجودة سمعتين! ولا دقيقة تتأخرين. واذا تأخرتين بعد لا تحلمين أطلع وياش في مكان مرة ثانية لأني ما أحب التأخير وورايي أشغال لازم أخلصها بعد الغذاء ولازم أرجع من وقت.